Niipall'o, ku maq tiiä, iks lindamisõs pruukvaq nahkhiireq siibu. Ja tõõnõ asi um tuu, et nä pandvaq hindäl nigu teki ümbre naaq siivaq, et lämmämb olnuq, näütüses, ku nä talvõs jääseq magama.